Kërkonj një mjeshtër çë më mëson dal e dal, i thom se kam vetëm pes vjet të e mësonj me vjersh e qi mjeshtër ka me mësonj, makari marr më të mirin jokatur di skaki çë ë te jeta e më ndih ai e pran shohjëm, pran i duhet midhema talentu, jo vetëm l’impegnu, i duhet midhema una predisposizioni, trutë, shumë shurbise, ngë ë vetëm l’impegnu çë të qell te un risultatu.